कोई बात नी यार ऐसो तो हो जात हेगो। तुम चिंता ना करो मोये कोई फरक नई पडो। मैं तो भोत खुश हूँ कि तुम मोये घर आए। और तुम्हे कुछ नई लगी इसे। चलो तुम्हे तो नई लगी ये सब तो छोटी मोटी घटनाएँ होत रहत हेंगी। एपे तुम ध्यान न दो को बड़ी बात नई है। मैं फिर से एको सही कर लिहु बस तुम अपने आप को देखो। तुमे तो नई कछु लगी। तुम ठीक तो हो न। चलो कोई बात नहीं अब ई बात का छोड़ो तुम और कछु बताओ। मैं भोत खुश भउ कि तुम आए। ई सब तो भोत छोटी चीज हेंगी मैं ठीक कर लुंगो तुम बिलकुल भी संकोच ना करो। और चिंता ना करो ई सब के बारे में। मोयी मम्मी भी तोये कुछ ना कहेंगी मैं उन्हें समझा दुंगो। तुम आराम से बैठो और कछु खाने को होए तो मुझे बताओ। ई सब बात भोत छोटी होत हेंगी।